هو كاين باش نمشي لبلاصة وحدي لازمني حاجات تعاوني اني نقعد عايشة معناه، كيما الماه لازم ينهز برشا ماه خاطر مش ساهل تلقاه غادي <hesitation> وحاجات باش نشعل النار خاطر <hesitation> الصحراء تبرد في الليل معناها لازمني نشعل النار باش ندى وباش ننجم نطيب ولازمني خايمة باش نلقاو وين نرقد وزاد أدوات للصيد وللزراعة باش نلقى ما ناكل.